Баъзе ҳайвонҳои ширхӯр мисли зайсанак вақте ки хатар эҳсос мекунанд, худро мисли мурда нишон медиҳанд. Ин рафтор душманро маҷбур мекунад, ки ҳайвонро нодида гирад ва ҳамла накунад. Бо ин роҳ, ҳайвонҳо аз таҳдид наҷот меёбанд ва зинда мемонанд.